<hesitation> مئتين عام سيكون مثير، وأتعرف على حياة الناس في ذلك الفترة وتشاهد كيف كانت ثقافتهم، وتقاليدهم، وأتعلم من تجاربهم، وأفكارهم، كمان أتقدم مئتين عام في المستقبل صحيح هومثير! بس أفظل أن أعيش في اللحظة الحالية، وأفهم كيف تطورت الأمور عبر الزمن؟ والرجوع سيكون أفظل من التقدم.